Jadi iyya narekko loka melli anre biasanna lalengnge siuleng makkuro pengeluarakku atau dui upassue makko seddi juta, <hesitation> jadi na <hesitation> lalengnge <hesitation> siuleng engka eppa minggu jadi mabbalanca kaq minggu-minggu. Jadi lalengnge pitungngesso esso ahaq si jokka si kaq pasae melli biasanna <hesitation> tattellu ratu sebbu <hesitation> nappa upakesi minggu pemenna tellu ratu si sebbu. Na uaq upakesi minggu pemenna tellu ratu si sebbu nappa <hesitation> lettu seddi juta lebbi. Makkuro rekeng iyya <hesitation> anude minggu-minggu <noise> pengeluarakku lalengnge siuleng seddi juta lebbi. Na jadi lalengnge pet- eppa minggu <hesitation> tassiminggu ciceng mabbalanca kaq untuq wanre siminggu si <noise> nanappa- nappa manre si- nappa mabbalanca si kaq minggu pemenna narapi siuleng jadi makkuniro.